Xá ka ngïï ii nóoó: xa nóoó kiéé’ mý julíín, xa nóoó kiéé’ mý kuyy, xa nóoó kiéé’ soya, sún nóoó jö e dxó re fáá’ra.